نقرأ معد الكتاب لاثنين في العام ما نعيش نطور سبعه وثلاثين سنان حي منهمسته سنين واحد وثلاثين ثلاثين جي ستين كتاب نتصور قريت أكثر من ستين كتاب نتصور صورة القريت مئة كتاب في الحد الآن معناتها وأكثر وأكثر من مئة ونوصل أكثر من أما حالي في المعد المتعزوز ثلاثة كتب في العام.